Muihan chamani faida no twiwi belai kheno kok salaijak tei chamung tangnairokni hok nokni tongmung tei borokni nangmani ni chongmung ni sakao depend wngwi tongo. Logirinairok sakha muihan chamani abo soman se tamni hwnba borokrok omnivore wngwi phaimani. Chamung protein iron tei vitamin B12 hai khe nangkukmani manwirok rwnai abo baksa baksa borokrokno bwthwngni manwirokni bisingtwi manna bagwi belai kheno jwngjal wngwi tongo. Bórok buphang bwthai o chámung chána bagwi kósa o abo mal matarokni hamya wngmano kwma rwnai tei carbon yaphangno kwma rwnai. Kaisa kwcharo tongnai wngkha tongmung khai khlaijak kwthang tongnai samung no chongmani eba chamungno kwmajak. Tongmung khe chamung tangmani abo khoroksa hamya tongmung tei mal matarokni bagwi khairokma balance khlaimani sakao depend khlaio.